komiði sæl hvernig eiga vinnustaðir að taka á því þegar kynferðisleg

áreitni og ósæmileg hegðun starfsmanns gagnvart öðrum starfsmanni er tilkynnt til stjórnenda og hver eru hreinlega mörkin til að svara þessu eru komnar til mín Herdís Pála Pálsdóttir og Erna Arnardóttir mannauðsstjórar og félagsmenn í Félagi á Íslandi velkomnar báðar tvær ef við byrjum á þér Herdís hver myndirðu segja að væri venjulega málsmeðferðin á vinnustöðum í málum sem tilkynnt eru vegna kynferðislegrar

og hvað eru rétt viðbrögð svolítið erfitt að segja

venjuleg viðbrögðin því málin eru ólík og vinnustaðirnir ólíkir ekkert venjulegt nei nákvæmlega og

sér stefnu og séu með skýrar boðleiðir og skýran feril hvernig eigi að taka á svona málum það er náttúrulega að tala við aðila málsins og ef við gefum okkur það sem er algengast einn þolandi og einn meintur gerandi að reyna að komast að hver málsatvik eru því það sem er líka svo flókið í þessu jafnvel hversu skýrar stefnur sem við eigum þá erum við öll fólk og manneskjur og það er erfitt að búa til stefnu eða formúlu sem tekur á öllu en

ólíkum upplifunum ólíkum mörkum og þá er náttúrulega algengt líka og talandi um hver eru venjuleg vinnubrögð að upplýsa fólk um hvað þessi samskipti geta verið

og mörk fólks eru ólík og fræða fólk og halda námskeið á vinnustöðum en líka kannski að taka svona tilkynningar og jafnvel þó einhver haldi

meintur gerandi sé ekki að gera neitt alvarlegt ef það er upplifun þolandans þá er það hans upplifun og hann á rétt á henni en hver hver eru mörkin og hvað telst kynferðileg áreitni ef við bara förum yfir þau grunnatriði sko kynferðisleg áreitni getur verið sama gagnvart mismunandi einstaklingum getur verið túlkuð sem kynferðisleg áreitni í einu tilviki en ekki í öðru ástæðan er einfaldlega sú að siðferðisviðmið þess sem þolir sem skilgreinir hvort um áreiti sé að ræða eða ekki nú er til dæmis algengar á vinnustöðum

ástir takast með samstarfsfólki við viljum ekkert að það hverfi en ef það er í óþökk þess sem er viðfang einhvers ef það er í óþökk þess og viðkomandi er búinn að segja mér líkar þetta ekki hérna eru mörk ég vil ekki að þú farir yfir þau og ef viðkomandi heldur áfram þá er hann farinn að áreita og áreiti getur verið orðbundið það getur verið myndrænt

og það er í rauninni siðferðisviðmið þess sem þolir sem sem ræður Erna þú hefur greint opinberlega frá því að þú þú upplifðir kynferðislega áreitni á vinnustað geturðu sagt okkur frá því ja það var bara eins og ég sagði byrjaði mjög myndrænt og þróaðist út í það að vera orðbundið og í þessu tilfelli

sem ég ráðlegg starfsmönnum að gera ef þeir lenda í þessu það er strik í sandinn og segja

eru mín mörk ég vil ekki þessa hegðun ef þú ferð yfir þessi mörk þá ertu farin n að áreita mig og þá mun ég fara lengra með málið það var bara það sem ég gerði og hvernig var brugðist við því ég var svo lánsöm að ég vann hjá mjög góðu fyrirtæki með

forstjóra sem lagði trúnað í það sem ég sagði og og málið endaði í því að þessi starfsmaður sem í hlut átti hvarf af vinnustaðnum og varstu sátt

já en talandi um brottvikningu hversu langt þarf fólk að ganga gagnvart samstarfsmönnum sínum til að eiga yfir höfði sér brottvikningu

eitt svar við því eins og Erna er að koma inná eru mörkin ólík og þetta getur verið eitt alvarlegt dæmi

mörg minni dæmi þannig að aftur það

að rannsaka eða skoða málið en til dæmis kom mál upp í dag sem hefur verið á öllum miðlum

leikara vikið úr starfi frá Borgarleikhúsinu og hann segir í yfirlýsingu að honum hafi verið

vegna nafnlausra ásakana

hafi ekki verið greint frá því hvers eðlis ásakanirnar ásakanirnar séu betrunar

meintur gerandi að fá að vita hvað hann gerði af sér

að hann geti leiðrétt hegðun sína og hætt að gera af sér án þess að ég þekki þetta sérstaka mál neitt í þaula hvernig hefði verið rétt að standa í þessu við

ekki forsendur það á eftir að koma þetta eru svo ólík dæmi er um eitthvað eitt alvarlegt dæmi eða eru þetta fleiri smærri og þá fyndist manni nú aftur ég veit ekkert um þetta tiltekna

fengið einhvers konar samtal um það og þá hugsanlega stuðning frá vinnustaðnum eitt einstakt atvik er að ræða sem hafi verið með þeim hætti að það

hægt annað en að víkja viðkomandi frá en svo er náttúrulega líka algengari

kjarasamningum kannski ekki öllum en algengara að fólk fái að vita ástæður brottvikningar þannig

erfitt að tjá sig um þetta tiltekna mál en manni hefði fundist eðlilegt af því að við viljum hjálpa fólki að leiðrétta sig og bæta sig og veita fólki stuðning þá hljómar

skoða það en ég veit ekkert um þetta mál og get þess vegna ekki dæmt af því að einhver réttindi hafa starfsmenn sem mögulega hafa gerst brotlegir já og það er yfirleitt

leita til okkar mannauðsstjóra og við hlustum á þá sem til okkar koma við þurfum síðan að rannsaka eða komast til botns í málinu og þá er viðkomandi gerandi meintur kallaður til og það er farið yfir það með honum geturðu sagt mér hvað gerðist á mánudeginum klukkan þetta þegar þú áttir í samskiptum við þennan aðila og svo er farið yfir það en maður hefur umboð frá þolandanum maður spyr þolandann hvað viltu að ég geri

þetta viltu að ég tali við gerandann fyrir mína parta getur hann sagt nei hann getur líka sagt já en vinnustaðurinn sem slíkur

getur líka haft skoðun okkur ber skylda að skapa fólki heilsusamlega vinnustaði og það er ekki öruggt og ekki heilsusamlegt að vera á vinnustað þar sem kynferðisleg áreitni og jafnvel ofbeldi er liðin að fá leyfi frá viðkomandi og allt þetta þá væri líka æskilegt að væri stefna vinnustaða að komi svona mál upp þá skulu þau alltaf nema eitthvað stórkostlegt mælir gegn því geranda heldur allan vinnustaðinn eins og Erna kom inn á við viljum skapa heilbrigt hvetjandi uppbyggilegt starfsumhverfi og

þegar svona mál koma upp þá eru einhver vitni

vita af þessu og þetta hefur rosaleg smit áhrif þetta á ekki að líðast og það hvernig við vinnum vinnuna okkar í tengslum við þessi

viðkvæmu mál þetta eru erfiðustu mál sem koma inn á okkar borð það gefur líka skilaboð til allra hinna á vinnustaðnum örstutt hafið þið einhver skilaboð til fólks sem annars vegar lendir í í þessu og hins vegar fyrirtæki sem þurfa að taka

það er einmitt það að bregðast við tala og og vinna með málin ekki stinga hausnum í sandinn og greina frá þeim láta líka gerandann vita að hann hafi gengið of langt það er það er sterkasta vopnið að láta gerandann vita að hann hafi gengið of langt láta hann vita að þú munir fara með málið lengra og bjóða einhverja aðstoð bæði þolanda og meintum geranda en þá að allt öðru staða

er viðkvæm núna því sífellt færri nemendur skrá sig þar í nám skólastjórinn Margrét Sigfúsdóttir er komin hingað til að ræða þetta er fyrst ætlum við að sjá brot úr heimildarmynd sem verið er að vinna um

námið hefur nýst mér afskaplega vel ég mátti fara í menntaskóla

en ég var orðin tvítug og mér fannst ég töluvert gömul eina skiptið á ævinni sem mér

þrír mánuðir en maður kemst ekki hjá því að bæta sig svona tíu kílóum

fyrri önninni væri maður í Hússtjórnarskólanum og eftir áramót væri maður bara í sundi

velkomin Margrét takk þarna sjáum við sjáum við brot úr heimildarmynd eftir Stefaníu Thors og Helga Svavar Helgason um

Hússtjórnarskólann sem sýnd verður á næsta ári en í þessu broti var rætt við tvo karlmenn og eina konu það er nú ekki alveg raunin í skólanum sjálfum nei nei nei nei við erum með stærstan hluta stelpur eða kvenfólk en hver er staða skólans núna hún er náttúrulega svolítið erfið alltaf þegar svo mikið að gera hjá ungu fólki þau geta unnið fyrir svo mikinn pening og hafa næga vinnu fara í heimsreisu eins og einn sem var hjá mér núna hún er búin að vinna sér fyrir því fækkar nemendum og í kreppu sextíu til sjötíu umsóknir þegar kreppan var þau héngu nánast við hurðarhúninn grátandi getið

maður vonar hið besta sko

sama hvort það var sumar eða vor eða haustönn sko skipti engu máli elda frá grunni en hvar á að kenna

er hægt að læra ýmislegt á netinu en maður lærir ekki allt á netinu en hvað lærir maður í Hússtjórnarskólanum sem nýtist manni í daglegu lífi lærir að elda hollan og góðan mat þú lærir að þrífa

notum umhverfisvæn hreinsiefni svo að við höfum aldrei notað annað en grænsápu þetta endar við setjum edik í hárið til að fá glans á hárið spegla og stál og allt mögulegt þetta er náttúrulega sígilt og gamalt og gott en þetta er þriggja mánaða nám já svo læra þau að prjóna sauma sér flíkur vefa og hekla næringarfræði og

þá kannski er tíminn ekki eins nei þá vill fólk vinna afla sér pening og gera eitthvað skemmtilegt fara seinna í námið

heilmikið af umsóknum í haust af því að þau ætla að klára þetta og gera þetta þið vitið þetta er bara svona

þú segir að skólinn sé barn síns tíma

margir segja það

vilja sjá þetta fyrir þér að hann haldi bara áfram eins og vanur að gera og við getum boðið upp á námskeið kvöldnámskeið því að það er spurt svolítið um það en nú er þetta rekið sem sjálfseignarstofnun og þá þarf náttúrulega að standa undir

kostnaði og launum en þú ert búin að vera þarna í tuttugu ár færðu aldrei leið

kemur hresst og segir ohh gott að fá morgunmat það er yndislegt það er sko ekki leiðinlegt takk kærlega fyrir komuna já takk fyrir mig

hennar John the

í eigin útfærslu þar sem hnetan er dregin fram í dagsljósið og veittur verðskuldaður heiður við spjölluðum við þessari nýju útsetningu á verki hefur verið starfandi í áratug og sett upp tónleika víða um Evrópu aðdragandi þessa verkefnis var sá að forsvarsmenn

er ein stærsta óperan í Norður Svíþjóð kom að máli við þau og bað þau að búa til sína eigin

útgáfu af í samstarfi við fimmtíu manna sinfóníuhljómsveit hússins þau nálguðust okkur þekktu okkur aðeins fyrir og báðu okkur um það hvort að við værum til í að búa til

í samstarfi við sinfóníuhljómsveit hússins við þurftum nú aðeins að hugsa okkur um

því að við

verið að gera tónleika hingað til verið að leika okkur með

og erum náttúrulega allt atvinnufólk í sviðslistum þó við séum kannski ekki hámenntuð hámenntuð í tónlist núna

fyrir fullu húsi í fimm hundruð manna sal nýja útgáfu af já algjörlega við náttúrulega sko erum ekki ballettdansarar þannig að við vildum nálgast þetta á einhvern annan hátt og við fórum að velta því fyrir okkur hvað er og um hvað er

þegar maður fer að fara yfir þessa sögu þá fannst okkur dálítið skrítið að í sögu þar sem eru mýs álfadísir snjókorn að dansa

í

og við vildum kannski draga þessa hnetu

aðeins út og ákváðum sem sagt að boðskapurinn í verkinu er í raun

í Hnotubrjótnum sem er sem sagt þetta smáa og gleymda sem hefur aldrei verið dregið fram og þessa hnetu þannig að við ákváðum að taka og gera úr þriggja metra háa uppblásna við fengum ofsalega jákvæð viðbrögð og þetta er náttúrulega

og ég held í rauninni að það tengist þessari hugmynd að draga út

ekkert ferðast til Íslands það væri afskaplega gaman maður sendir það kannski út

árið tvö þúsund og sex sendi Hálfdán

einnota myndavélar til um tólf hundruð leikskólabarna víðsvegar um landið bað þau um að taka myndir af hverju sem þau vildu og senda sér svo afraksturinn rúmum áratug og þrjátíu og sex þúsund ljósmyndum síðar lítur afraksturinn ljós í bókinni fimm sem kom út fyrir helgi Bergsteinn hitti

Hálfdán

vinna í

þar um stundarsakir árs tímabili

ein jólin sendi ég frænku minni fimm ára gamalli polaroid vél hún elskar þetta mikið ég sendi þetta í pósti og og varð

hrikalega hrifinn þetta minnti mig á það sem ég var að gera með heimsfrægum ljósmyndurum í Hollywood og hugsaði með mér

væri gaman að gera

á landsvísu ég semsagt hafði samband við leikskólakennara

þetta gerði ég í heilt ár til að fá allar árstíðir allan hringinn til að fara með hann í framköllun setja diskinn í tölvuna og fletta í gegn hlutfallslega

var þetta mikið ónýtt í heildina voru þrjátíu og sex þúsund myndir

af voru ábyggilega þrjátíu þúsund myndir sem voru ónýtar en það sem var flott var flott það hafa kannski verið

sex hundruð myndir sem mér þóttu alveg frábærar það er eitthvað í hverri mynd sem segir mér einhverja sögu einhver tilfinning sem festist á filmu útkoman

naív hún er

tók allt sem hreif mig á einhvern hátt svo var þegar ég fór að setja þetta í í bók verkefnið lá í dvala í nokkur ár þar sem Hálfán fann ekki útgefanda að bókinni að lokum ákvað hann að gefa hana út sjálfur það voru ekki síst viðbrögð gesta á kex þar sem hluti myndanna er til sýnis sem réðu úrslitum öll herbergin á kex eru með fimm eða sex myndir í ramma það er eina myndefnið í herbergjunum og það sem hefur gerst alveg frá því kexið opnaði er að útlendingar hafa skrúfað niður rammana það var ákveðinn gæðastimpill þannig að ég varð að spýta í lófana og og gefa út bók ég varð losna við þetta

eiga erindi út þættinum er þá lokið í kvöld á morgun ræðum við við liðsmenn sigur Rósar og fleiri listamenn sem koma fram á tónlistarhátíðinni Norður og niður sem haldinn verður milli jóla og nýárs veriði sæl